Reh ruu' la tziyaq nqaq'orwa juntz'ip chi riij la tziyaq han je' han como je ixoq han como han je' qa' rikoor nitziyaaq taqee' nikoj ro'na q'iij wula cha k'ih wach tziyaq nawila' tz'oo' ar taqee' tah kamaj nq'aram tz'ee'ra taqee' xare' han je' qa' rukoor nikoj nitziyaaq kore'eet je' laa' kik'utum han o kore'eet je' laa' qa' rukoor han xwaa qa wach taqee' la tziyaq <hesitation> tah yah qa' taqee' nakojom ala reh je' tii rooxax je' tii la rutz'o'il taqee' han nwaa la kemooj talab' kemooj ja'ar re' aka nb'anam relaq np'ojom pan sakan taqee' y je' laa' re' nitziyaaq ja'ar ruu' niwuuq taqee' man yah nikoj ta tziyaq ree' je' maas ruu' la uuq man nikoj ta taqee' uuq reh ch'ahqon cha tinimit nikoj maas re' la tziyaq reh yahwur reh qatinimiit ke re' pa'laq ha' y je' laa' han k'eejlam nikoj k'ieh tziyaq reh reh yahwur reh pan qatinimiit kitziyaaq la kaxlam wula pach nikojom ja'ar xare' ru'uum kamanik pero tah ar kamaj nq'aram man suq ta tiwii' wula pach nikoj ru'uum suq ar tiwii' chi ki paam pero la rutz'i'iil tziyaq ke han niwaa nikoj re' la ritziyaaq qawinaqel poqomam